He ʻōmilomilo koʻu lauoho. Eia naʻe, ke hele wau i kekahi hanana kūikawā, makemake wau i ka lauoho kālole. No laila, holoi pono wau i ka lauoho, hoʻomaloʻo pono a maloʻo loa. Hamohamo wau i kekahi ʻano ʻaila a me ka pale wela. A laila, ʻaiana wau i koʻu lauoho a kālole loa, i maʻemaʻe a maiau ke nānā aku.